Tig oji-nam eresi eja ka ogim obhak na nyi. Onog ebhak na nyi. onog obhak na nji, obha sang atae feb, ofui nji, osang atae feb, osu nji chen, okhim ndangha-mba ekhium, efu, oshu, osu nji chen, ebhu oka-not se onjae aku nchane onyae, okikhin ayip okak, okak aku, ocho-eyin fet okak. Onog ocho-eyim abhi- afo okak, okin aku ama akak, okhim, efu-u, oLuk eresi aji-afo okak. Orog-otuk abhing onyam-atu ama-afo okak ka nji, ochibhe ochibhe, ochibhe, okhim, onog onog-okhim, nong efua-ano. okiyen nji ekpigi, enog-ekpigi o- orang oribhe ka eribhe oyen kin akang abhigha, magi abhigha, Eyin abhi fe-feb, eyim mbirenghm abi. ebhu bibhigfeb omage, ochigi ta-ta ayip akut, ayip anog-akut, oshuu abhing-onyam-atu ama oki ka nsi. Okiri, okak abhon ama feb, okak ane mma, oyena ano finerong eкога, ochi-obhe окоrа, nji self na ane akora achingha, nji na ane adig-achingha ka jen oyed obhe ojogano eyeh